Har bir joyni o'rganib, yangi madaniyatlarni kashf etishni orzu qilaman. Bu tajribalar menga ko'plab yangi fikrlar va his-tuyg'ular beradi. Sayohatlarimda yaxshi do'stlarim bilan birga bo'lishni istayman.